Franca ka një histori të gjatë në filozofi dhe letërsi, me autorë si Voltaire dhe Sartre çë kanë ndikuar në mendimin perëndimor. Festivale si Tour de France dhe Festivali i Cannes pasqyrojnë rëndësinë e çiklizmit dhe kinemasë në kulturën franceze.